نحب نسمع المزيكا نجرا كتاب او نراجع في حاجة جديدة تفيدني في دراستي ساعات نطلع ونمشي ونغير جو ومرات <hesitation> ما نغيرش جو وما نطلعش ومرات نجرى كتاب مثلا ومرات نتفرج على فيلم ولا برنامج ولا انمي حاجة زي هيكي نقدي وقت الفراغ بتاعي